Anggo aha tong, hewan nia sanga songon binatang na u takuti bahat do, terutama na ulok <hesitation> ulok parsonduk dohot anjing pe dohot babi pe mabiar do iba harani tar songon ulok parsonduk unjung do jungada au di kojar-kojar na. tai uttung mattong di patok na iba mate, anggo babi, ipe sarupo do memang di sarbut nai ma nasanga ijia ma mate do baen na, sarupo dohot anjing pe, harana anjing pe unjung do au di kojar-kojar na ipe benna namarlojong doma au ba tarkojarna, biamantong iba pe mabiar do iba nason soninan, anggo bisa di padao anggo dong ida iba ulok aaa di padao ulang di ganggu ulang songon aha najolo i kampung, di ambang do nalopajongjong hapengan na ulok kobra do jongjong naun ginjang doma ia paiba, anggoitong aupe lari au le hape ulok kobra na pe na buta do jongjong ia sonii, di ambang do na lopa hapengan na ulok ima na bahaya i naonbo pala kehe iba tu kobun, imatong pala sonon babi soni hindarkon do sude pala anjing tong marnombo nombo sadari pei. Ppl i masi. nagiot baiat nagodang. dikojar anjing dope. aso songon metnong parlarina. anggoiba anggo sadari di ppl i ma. tar toko au do anjing nai. mate do memang di lambung pol i. u took harani tong di kojar na au. nadong salah ku ulala isia. mangkojar ia. u toko ulunai marbatu i, mate, dari pada aiba naona sarbut mending ia mate, <hesitation> inma pala ulok anjing sanga babi, babi na pe na unjung do au ma kojar na pe i, manaik au tu hayu i pentena sadari saborngin di toru nai, lalu mulak kotu i iba san kobun an, ima pala parak pala babi, anggo di kojar babi iba aman doi mar belok belok songon ulok, anggo lurus dapot ia iba, marsa mar belok-belok songon aha songon ulok, anggo di kojar ulok tong, sanga songon dia ma soni, belok-belok penianon ia pe belok-belok do ia, lurus pe iba ia pe namalo do ia lurus, sanga songon dia na ma, naponting lari, hindarkon sude in ma pala ulok, kojar ulok iba, sanga babi. Kojar anjing tong, so iba soni, buat batu i, lari maia i, muda deba anjing i tangkang langsung kojar ia iba soni, on sadari dope di ppl i, kojar ia iba so nagiot tu aek nagodang, senter pe nadong, maturapak doma iba tu duhut-duhut i di baenna, wanon sidung sian kamar mandi an, bo dapot au anjing nai u gimbal tong, mate, u ambukko tu rompot-rompot i, udokkon dihalai, padiar soni ning supir-supir i, ima pala anggoi ingkojar na au tong nikku, napalai na liar doi anjing ni i ningkalai, nabulang mau buk u toko ma mamate sada anggo nai ppl i harambo, nah pas di hari minggu i na lewat i isi au, tandang manoko anjing ma au tusi, mamate, nadong be adong pe isi na dua doma anak anak na, dua do au ro ba, mate inang na tinggal anak na, ayak na nang uboto sanga tudia, umak na do na u toko i.